Fomba fagnadiovana tapy rehefa misy tasy a de alegna vorahagna tsara amna ranontsavony alôka izy sy tonga de sasanao akeo voragninao sara amy rano savogny alenao brosy de borosinao de vao kobagninao sara izy de afaka sara tasy de atapinao amnjegny izy de afaka sara tasy aminanjy fa mila borôsigna sara foagna izy amzay afaka sara ny tasy.